Basilé baan iregmé nicaméné ésiil do nésiil yayu bo boomé ékaldu sén éñulbañul, bo burégé bu kané simple éém bo babu baan ipinémémé